أفضل نصيحة تلقيتها هي كن صبور مع نفسك، النجاح ييجي بالتدريج، طبقتها في حياتي بإن أنا نكون صبورة مع نفسي في كل مرحلة سواء في العمل، أو الحياة اليومية، لما حسيت إنه الأمور مش ماشية زي ما نبي، تذكرت النصيحة هذه، وخلتني ما نستسلم، ونتقدم خطوة بخطوة.